Táai bɔɔ, hiŋi ii be kuŋ mɔkɛndɛ basa, ii ma a kpoɔ jao. ɔɔ ii ma ko nyama ma. Ŋ bɔa niiɛ táai lɔŋdɔ. Ŋ ta bo mande lɔ sɔkɛna. Pɛŋ mɛ to ta sɔ bi kɛna, ɔɔ ŋ kea kaŋ. Ŋ ta saŋja lɔ. Ŋ ta saŋja manja ba. Kɛ na ŋ ngana be saŋja manja ye. Nɔ ŋ tɔŋ soŋda wa saŋja mɛ ɔ. ɔɔ bɔ mɛ ɔ. Ŋ tɔŋ soŋda wa bo mɛ ɔ. so ŋ fɛ. Ŋ tɔŋ ya leŋ and ŋ tɔŋ ya soŋda wa. So ŋ bia kiimu lɔ ii ya leŋ bia. Aa lɔ kɛ kobɛ mu. Na laŋ. Siina mɛ. Ii jakuɔ mɛ. Kɛ, sawa bɛ niiɛ. I be sɔ mɔa musu fɛ, ii be kaŋkɛ, ii be tiiŋkɛ niiɛ. Sawa munu bɛ saŋja mɛ ɔ, a mɛ. So hiŋi lɔ ii kuŋ sawa mɛ nunu bia, ii jakuɔ mɛ. Ndɔ okay. Ŋna laŋ, baika. Ŋ kpoɔtu wa leŋ. Bɛma ŋ ba be nu, ŋ papa be nu, ŋ nyɔmɔ be nu. So aŋ siika wakɛ leŋ. Ŋ kpoɔ tuu wa leŋ. Kɛ zii, ŋ siia leŋ Kɛ ŋ kuŋdɔkiiɛ a fɔ, a, hiŋi lɔ ii tɔŋ mɔkɛndɛ bɛna wa, ya tae kaŋɛ bɔ, ii kuŋ kia kpaowa ii wanga ye. Hiŋi lɔ ii kosa kia kpaowa ii wanga ye, bɛma ya mɔ bɛna fɛe ii ya sɔa. Ya mɔ nyama fɛe ii ya sɔa. Kɛ ŋ pɛ na kaŋ. te lɔŋdɔ jɛimate pɔlɔŋ, kɛ na ta na sii kaŋ bɔ. Teti bɔ ma. Anui feŋnu ka wa kɛ nu. Feŋ mɛsɛmɛsɛ nu. Mii feŋnu. Anua nu ka wa kɛ. Kɛ na ta na sii. Kɛ ŋ pɛ na ndiamɔja fi kaileŋnu ma nu. Ŋ bɛ ndiamɔja fi kaileŋnu ma nu, kɛ ŋ pɛ na to lɔ suɔ nu, ŋ bɔbɔ, banda mu mu bɛ wi kaama na leŋpiisi niiɛ, ŋ bɛ wi kpoka na. Mu fla mu bɛ wi kpoka na kaŋ same thing ɛŋ. Kɛ a bɔ ŋ kɔtɛ kia. Ma fɛ. Kɛ a gbuŋdɛ ŋ ma. Kɛ ŋ pɛ na mui na fɛ. Ndɔ kpo! Na jetiiɛ. Ndɔ kpo, ŋ nyɔmɔɛ mɛ o. Kɛ sanja manja mu ŋ ta na ŋ kuuɛbɔŋ a ye, ndɔ ŋ mɛ ŋ tɔŋ soŋda wa, kɛ saŋja manja a to nu a fɔ, alɔ o, na leŋ mɛ o. A. Kɛ ya leŋ tɔŋ ŋ nyɔmɔ wa. Kɛ alɔ, a kɛ ii jakuɔ mɛ bɛna wɛ. kaamba ma ya na ya ii nyɔmɔ fɛ kɛkia. and ya wo waŋga sɔ niikɔ. hiŋi ya fɛ kɛ, a ma jao. Kɛ ii ja mɛ we. Kɛ ii ma nyiina sawa la. Ŋ pɛ ŋ toa nu Mu bebe ya. Kɛ na tii wɛ mɔ biiye ko saŋjaɔ. Ŋ tɔ ma soŋja lɔ wɛ saŋjaɔ. Kɛ ŋ bɛ bebena wɛ bɛ saŋjaɔ. Mu bɛ bebe na. Mu bɛ sɛ na, mu bɛ jiina. Mu bɛ ndiamɔja fiina mu nyɔnu ma. so ŋ toa komu nunu ɔ ŋ jɛya, a mɛ. so yatae kaŋ, ai kpɛya táai bɔɔ, hiŋi lɔ ii wa ai kpɛya ii ma. Kɛ hiŋi ii ma wo ai to kpɛya ii ma. a be kpɛya i ma. Kɛ hiŋi lɔ ii kuŋ ndiamɔja fiya mɔnuɔ, and ii tɔma mo wasue, ii bɔa kaamu, ii tɔ ma mɔ wasue. Ii tɔŋ mɔ kobake. Ya tae kaŋ ii tɔ mɔ kobakee, ya tae kaŋgokan, ii ya lɔ nyia ii waŋga ye. Hini lɔ ii kosa lɔ nyiia, ii ya lɔ nyiia ii waŋga ye. so banda mu ŋ ta boe manda, na lɔ nyia wakɛ ŋ waŋga ye. And ŋ bɔa nu bɛna. Ma tɔ be nu, mɔ maŋ tɔ, ma mɔ tɔ. Kɛ